Ny dauphin zany na lambondriaka, da biby agnaty ragno izy io, biby <hesitation> biby sara izy, satria, maro ny toetra anagnany, ndraikandraika izy io afaka <hesitation> misy olo magnano anazy miompy anazy agnaty dobo avy akao koa agnaty an-tanety da raha agnaty ragno izy da afaky <hesitation> magna- magnavotr'olo sagnatria ka oe misy olo dombon-dragno regny na hoe lasaka agnaty ragno agny, da izy gn'afaka magnano an'izay avao koa zay toetragny agnisagn'ny toetra sara agnanan'ny dauphin.